Mme ekoram nyuma ebhu nfon efet nsengh nkon ame. Obasi akaram nkon ame nsengha Obasi Etu erik nki-chibhe nyuga achot Obasi. Nki kin nwet Obasi, nribhe achot Obası nguga achot Obasi, mbingha mma nong ajag. Nong mbingha ano mma na nong afona okpia-ejum afo nong mbinghe mma. <noise> Nong mbingha mma afo na nkina nsenge nkon ame nong n-yi oseng, afo na nkina nkona nyi nong n-yi okon. Ebhu nnog nkume, ka nji nkafon kpe ejum, nji khi nwet-ekon Obasi nki, nnog nki nyi nyugha, mbira nyi, mbingha nyi, eyimmam nfona nyen ekpin, пкріa nyen ekpin. Ebhu ngun ngi mmе пуimа кре bhak-erig ebhu nnog nkume ka erig ejame nji nji mese e-he, enag-mona ka biji eme. <noise>